आटा कई तरका आवज, जैसे गॉँ को आटो, मक्का को आटो, अपना जवार को आटो, बाजरा को आटो, और चणा को आटो। <hesitation> अससे कई तरका आटा आवज, जेकि रोटी बनें बनें सब खाएँ। और आजकल मिक्स आटा की रोटी बनें खाओगा, तो शरीर का नुकसान नहीं करतो हैं। ये सब चीज़न छियासी मतलब नहीं, और भी कई तरका आटा बनता होईगा, तो उनकी रोटी अच्छी रह नुकसान नहीं देती हैं। <hesitation> ये सब कई तरका आटा रज। जवार बाजरा मक्का का, और भोत अपना लिए पोष्टिक रज। ये चीज़न, तो वो खाने से सरीर में अपना घर का आटा बने हाँ हुया रज, वो खामा तो वो नुकसान नहीं करता हैं। बाजर का कई तरकी मिलावट आओज, एक आसे घर पिसईना आटा खानु चाहीजे, वो सुद्ध साप रहेजे।